نجم نقول أني أجيد كرة القدم. منذ صغري، كنت ألعب مع الأصدقاء في الشارع. الرياضة تحسّن اللياقة وتجمعنا مع بعض في متعة. نحب المنافسة ونشعر بالسعادة لما نحقق أهداف في المباراة. كرة القدم تعلمنا العمل الجماعي والصبر، وتخلي الواحد يحس بحماس.